Echikubanza kwijja obumwemezi bwange omuntu bwagamba obwesigwa, manyiira kimu ngu omuntu ogwo tarikugobeza, bworaba omuhaire millioni yaawe nkwemu, okamugamba millioni yange egyo nengigoonza omuweeki emu, kwijja kwikiriza gimukwasa omuntu ogwo no'ba no'mwesiga, namanya ngu ogimuhaire, nagya gileeta obwire butakahoireho obwikaraganinze.